Bala uyaab akoña wan jo uŋéés bémi nuho; éŋéés bémi jikool, aan façon bu, té amuyéna té aléét amuyéna, wala añuhowa wala lét añuhowa; mara akoña ujut umi éjikool pépé. Yo écimé bala ujaab akoña aw bémundum ulako sén ho miin uju umi éjikool imbi nañuhoowlo ñuho naju abuña bugani. Bugo goomé sipayi, gunini wala gutihi.